Raha ny fieritreretako azy an, dia <hesitation> mba ahafahanao mahare marary, dia mila atidoha ianao. Satria ilay atidoha no mandray an'ilay ilay teny avy any amin'ilay vatana hoe ity misy marary. Misy marary ao amin'ilay atao hoe "nocicepteur". Dia raha tsy manana atidoha ianao izany dia tsy afaka mahare marary.